<hesitation> wasaŋgə wasa ge naa. Ene lə, en ladayel. Nobodii te tamaɲa woda. Tokam ladayi kə cuudə cud nadif. Bar tabu wo kə tariɲ luwoo, kə tama wasak ŋgaaləna. Awal ŋga awolna, kəə ɗob ndewo tə tabun ŋga. Wasak ŋga ŋgal ɓe yin ki. Tomba yenɟe ŋgal paniye. Woo tu una bawoɲa. El got de tabu yoolo. Got de tabuu oodige da dabaa. Tuba oombeɲe ŋgaale. Oho ŋgar kul na se talaɲa, a wotir fana bana, wotir fene bana tə urbaa. Turba tiiro koorta. Dala kə turo. Sii mobi kəroo ŋgal uzbu nditorowa tiron kooro. Woo naŋgən, gar fene ben tə tamaniɲ ko. Naŋga le teeʃiɲa. Teʃiɲa ŋgal ɓe gin ne tekan ko. Dee oho got koom wun kəna gə tiʃokoro aha.